Baníj iñan ngëënţú mëlik dí ngëbeeñuwar, këyoong iŋi dí mëlik mënţun dí ngëbeeñuwar, këëţúţí wun uyuf këruka dí untëbanţin. Untëbanţin umënţun këënţú umo unjá pëndíiwuntëbanţ këënţí uwanjáantin, <hesitation> cíwun untëbanţani. Këëníjul dí iñan, këníj këníj dí iñan. Baloŋ jáaţ butú kabanku de, túnan iñan, níjëna iñan bëkël ambá búkayan ţí bëwínjí. <hesitation> bajon iko iníji neţa rooncí dí umbeeñuwar, ibúlaŋ iyi ibaroŋ bumband bëëyak iko waŋ dël bëníj yël akabá kápowañ injënţ bunţíj keekayan ţí untab ţí uwínjí.